كم عدد ساعات عملك عادةً في الأسبوع الواحد؟ ما متوسط عدد الإجازات التي تأخذها كل عام؟ أشتغل حوالي ثمانية واربعين ساعة بالأسبوع، وهي ساعات عمل بتكفي اني اقوم بواجباتي وألتزم بشغلي بشكل جيد أما بالنسبة للإجازات، آخذ حوالي اربع طاعشر يوم في السنة